Kandó má já yukú kuii chí ja konga taxhí <hesitation> já konga akono'ndó <hesitation> xhi no tá ajan ta kaxhi ihó <hesitation> tanja iho <hesitation> naní <hesitation> <hesitation> yukú ajá kandó nani zanahoría.